Gn'aniversera koa re fahitako an'azy izy e, iaho manko sy de manka- mankalazy anazy io fa k'indraikindraiky io gnan'ahy zany no ankalazaiko, fa gnan'ahy fosiny rehefa samy salama de zay e zava-dehibe heky voalohany, da magnaraky an'izay, rehefa e, gn'olo, namako, eritreretiko hoe tokony hoavy ka avy rehefa niangaviako indreo, da miara-mifety amin'ahy izay e tena hitako hoe tonga lafatra amin'ahy gn'aniverserako.